Bununuk inja amimi matafé, mara éni uŋar galamé nutéék bununuk, aw békaan bo ésoho, béŋésul bo gabugoor, bugayogéén guléhol anja abay mé. Guléhool mat guju gupooñ bapoñé ban guwarmé gupooñ. Wala bununuk nang abajut maal ma totook, mat uju abugoor nang miin nacaméén mé; yayé écimé nirok bununuk inja amimiir matafé.